کینیا چُھ اکھ بھرپور ثقافتی ورثہٕ وول ملک، تہٕ امچ ثقافت چِھ مختلف عوامل سۭتۍ متٲثر، بشمول روایتی افریقی عقائد ، حرامبی ہنٛد جذبہٕ، تہٕ ملکک متنوع مذہبہٕ تہٕ باقی۔